عدد النوافذ في مكان الإقامة والعمل، في المنزل حوالي عشر درايش دريشة عشر دريشة، وفي العمل حوالي أربع- أربع نوافذ.